<hesitation> Raha ohatra hoe hahandro voemba ndreky zany an, atao <hesitation> lomana rano longany izy, de izy lomana rano iny an, amin'iny zany izy managna, mba mora malemy raha ohatra hoe ahandro ananjy amizay malaky masaka, de atao a <hesitation> avy lomana rano izy an, de andrahoina agnatiny adiny raika akeo na adiny raika sy sasany, de zegny izy an vao atao fangarony atao menaka de atao sira, de atao tomaty, de andrasana antsasak'adiny akeo de masaka izy de.